أفضل إني أتحدث مع نفسي في الماضي ؛ لأنه أقدر أتعلم من التجارب اللي مريت فيها، وأصحح أخطائي، وأقدر أوجه نفسي؛ لإتخاذ قرارات أفضل في المستقبل ،والحديث مع نفسي في الماضي يمكن انه يعلمني كيف اني اكون اكثر حكمة في خطواتي القادمة، واستفيد من كل خطوة أخطوها.